Merenya akwanya adan nam dze a, ͻno mebɛdan nkamfona. Nkamfona ne nam yɛ dɛw, sɛ ekyew mpo dze a, ͻno asɛɛ asɛm no koraa. Ekyew nkamfona na edze ka dͻkon ho a, enam no yɛ dɛw yie ntsi ͻma edziban no so yɛ dɛw kama. ͻnoara na afarfo so wͻbͻ dzin dze kͻ po. Nkamfona yɛ nam a no ho wͻ adze sͻ ntsi sɛ meredan nam nkotsee dze a, nna ͻno nkamfona ara na mebɛdan.